Par gaziu xi, náh mas que nada, chi-chi rchagu cá’za queity gaziu rni ra’va, zerni xnana chi <hesitation> sinde chi gichagy baichi zezy rnas bcald liga, xi quisier liga queity ru gibandiu, xi quisier, pues solamente ní za gula gacksiu relajar na gasiu cómodamente chi gackan gasiu, <hesitation> que lugar ni gasiu limpio nani xila ni <hesitation> gya ra xab bichúh te chi queity-queity guni picar liga chi nix gasiu. <noise>